So'sa rarua tatulu pa lima nom pitu walu siao mapulo mapulo sa mapulo roa mapulo tulu mapulo pa mapulo lima mapulo nam mapulo pitu mapil mapulo walu mapilo mapulo sio mapulo roa roampulo roam pulo sa ruam pulo roa roam pulu tulu roampulo pa roam pulo lima ruampulo nom rompulo pitu rompulo walu sio sio tatulu sio tatulu sio- tatlu sio pa siou lima siou nom <noise> sio mapulo